á annað þúsund manns er á biðlista hjá Bjargi

a s í og b s r b hundruð íbúða eru í byggingu og þær fyrstu verða tilbúnar í sumar leiga á tveggja herbergja íbúð verður hundrað til hundrað og fjörutíu þúsund krónur dómari í aðalmeðferð í

svokallaða fór í vettvangsferð á staðinn ásamt verjendum og öðrum sakborningnum krafist var meira en fjögurra ára fangelsis yfir honum fyrir alvarlega líkamsárás bakslag er að verða í lýðræðisþróun ýmissa ríkja innan Öryggis og samvinnustofnunar Evrópu segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra íbúar í Súðavík greiða einna mest fyrir hita og rafmagn á landinu þrátt fyrir lágt orkuverð því ræður staðsetning skilgreining á því hvað telst dreifbýli og tegund húshitunar börn á Siglufirði sungu fyrir sólina í dag og bæjarbúar á annað þúsund

pönnukökum eftir rúmlega tveggja mánaða sólarleysi gátu Siglfirðingar aftur fagnað sólinni

eftirspurn er eftir leiguíbúðum á viðráðanlegu verði hjá Bjargi íbúðafélagi a s í og b s r b

flutt verður inn í fyrstu íbúðirnar í sumar framkvæmdastjóri bjargs segir alla

fá greitt eftir íslenskum kjarasamningum bjarg er með íbúðir í byggingu víða til dæmis hundrað fimmtíu og fimm íbúðir við

við spöngina í Grafarvogi þar ganga framkvæmdir svo hratt að verkið er á undan áætlun við Urðarbrunn í

virðist þetta fjölbýlishús langt komið með áttatíu og þremur íbúðum þar sem fyrstu íbúðirnar verða afhentar í september og við Asparskóga á Akranesi verða reist tveggja hæða hús á þessum grunnum húsin sjálf eru reyndar langt komin í byggingu í Lettlandi þau verða flutt hingað til lands í vor að mestu tilbúin að innanverðu þar verða þrjátíu og þrjár íbúðir þetta er trúlega eitt stærsta

sem er í gangi í dag hver er eftirspurnin eftirspurnin er mikil eftir þessum íbúðum við erum núna þegar með á annað þúsund manns á biðlista hjá okkur

Bjargi við erum að reikna með að leiguverð á Akranesi verði í kringum hundrað þúsund krónur fyrir tveggja herbergja íbúð í verður það trúlega í kringum hundrað og tuttugu þúsund en í Spönginni verður það í kringum hundrað og fjörutíu þúsund

eðlilega með þetta bakland þá þarf að gera allt eftir bókinni þannig að þeir eru að fá eftir íslenskum kjarasamningum í öllum tilfellum já

málinu svokallaða krefst meira en fjögurra ára fangelsis yfir öðrum sakborninganna vegna sérstaklega hættulegrar líkamsárásar var farið í vettvangsferð á skemmtistaðinn til að skoða aðstæður aðalmeðferð lauk í dag í máli tveggja manna sem ákærðir eru fyrir að ráðast á tvo dyraverði á skemmtistaðnum

síðsumars annar dyravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls í árásinni og þarf stöðuga umönnun annar sakborninganna neitar

því að hafa hrint honum eins og hann er ákærður fyrir hann segist hafa hlaupið á eftir

sem hafi dottið hinn dyravörðurinn hlaut minni háttar meiðsl dómari fór með ákæruvaldinu og verjendum í miðri aðalmeðferðinni í vettvangsferð héðan frá Héraðsdómi Reykjavíkur yfir á Shooters þar sem að árásin átti sér stað fjölmiðlar fengu ekki að fylgjast með því sem fram fór á skemmtistaðnum en það

þegar þau komu út bakdyramegin eftir um tíu mínútur og gengu aftur

í réttarsalinn saksóknari krefst meira en fjögurra ára fangelsis yfir öðrum manninum og sex til níu mánaða að lágmarki yfir hinum og telur ljóst að þeir hafi lagt á ráðin um árásina saksóknari vísaði til tveggja dóma annars vegar líkamsárásar á Grundarfirði sem leiddi til heilaskaða þar sem árásarmennirnir hlutu fjögurra ára fangelsi og hins vegar líkamsárásar í Mosfellsdal sem leiddi til dauða þar sem árásarmaðurinn var dæmdur í sex ára fangelsi verjendur sakborninganna

þá saklausa af alvarlegasta brotinu og telja að kæra hefði átt þá fyrir líkamsárás en ekki sérstaklega hættulega líkamsárás fyrsti samningafundur af þremur í vikunni hjá ríkissáttasemjara í deilu Samtaka atvinnulífsins og Eflingar v r og

Verkalýðsfélags Akraness var í morgun farið var yfir réttindamál sem varða lífeyrissjóði veikindarétt og

milli vinnustaða segir Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r hann segir fundinn hafa gengið ágætlega fólk sé að tala saman og það sé jákvætt leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela hvetur almenning til þess að fjölmenna út á götur og torg á næstu dögum til þess að auka þrýstinginn á sem í síðustu viku lýsti sig nýjan forseta til bráðabirgða þar til nýjar forsetakosningar fara fram í landinu brýndi landsmenn til dáða í

hann sakar Maduro um kerfisbundin mannréttindabrot gegn þjóð sinni en mótmæli eru boðuð á miðvikudag og laugardag

hver er staðan í Venesúela núna hún er ekki einföld það er

af hverju er þessi staða komin upp

gerst núna það fer eftir því hvert herinn hallar sér það fer eftir því hvert herinn hallar sér

höfnuðu niðurstöðu kviðdóms í dag og verður mál hans því tekið upp að nýju

var í undirrétti dæmdur í tuttugu og eins árs fangelsi fyrir spillingu og aðild að mjög umfangsmiklu eiturlyfjasmygli dómsmálið fer í sögubækur því þetta er síðasta málið í Noregi þar sem kviðdómur sker úr um sýknu eða sakleysi mál Jensens hefur vakið mikla athygli í Noregi og ákvörðun dómaranna víða verið gagnrýnd

óánægður með þessa niðurstöðu og ætlar að áfrýja til Hæstaréttar þótt hægt sé að velja hvar orka er keypt á það aðeins við brot af orkureikningnum segir íbúi í Súðavík við það að flytja frá Reykjavík til Súðavíkur hækkaði hita og rafmagnsreikningurinn um tíu þúsund á mánuði þrátt fyrir minni notkun í fréttum RÚV í gær kom fram að landsmenn geta keypt rafmagn frá átta mismunandi orkusölum óháð því hvar á landinu þeir búa þá á þó eftir að dreifa rafmagninu og það fer eftir því hvar fólk býr hvaða fyrirtæki sér um dreifinguna og um það hefur fólk ekki val hjá okkur er dreifingin dýr og það er dýrt að dreifa rafmagni

er hátt á Vestfjörðum en það er líka hærra í dreifbýli en í þéttbýli

og Elín fluttu fyrir tveimur árum til Súðavíkur frá Reykjavík þetta er ábyggilega um tíu þúsund

kostar meira rafmagn og hiti

í Reykjavík og þið búið í svipaðri eign alveg eins þá munar mestu um hitann en víðast hvar á Vestfjörðum er rafmagn notað til húshitunar garðar og Elín hafa breytt venjum sínum í Súðavík og til dæmis dregið úr rafmagnsnotkun um tuttugu og fimm prósent miðað við í Reykjavík og einnig dregið úr

draga talsvert saman en samt

þessi mikli munur í samantekt Byggðastofnunar frá tvö þúsund og átján kemur fram að þau heimili sem greiða minnst fyrir orkuna á greiða um helmingi minna en íbúar í Súðavík fimmtán prósent af reikningnum lok ársins það er ástæða til að hafa áhyggjur af því bakslagi sem er að verða í þróun lýðræðis jafnvel innan Evrópu segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra hún fer fyrir þeirri deild Öryggis og samvinnustofnunar Evrópu

sem sér um kosningaeftirlit og fylgist með stöðu mannréttinda í aðildarríkjum ÖSE þessi stofnun er til húsa í virðulegri byggingu hér í miðborg

meginhlutverk hennar er að hafa eftirlit með framkvæmd og undirbúningi kosninga í aðildarríkjum ÖSE því það er í kosningum sem virkilega reynir á lýðræðið ástæða til að hafa áhyggjur segir Ingibjörg Sólrún af tilraunum stjórnvalda jafnvel í sumum ríkjum Evrópu til að grafa undan stofnunum lýðræðisins eftir lok kalda

stríðsins töldu margir að lýðræðið væri orðið fast í sessi víðast hvar en bakslag getur svo sannarlega átt sér stað og við sjáum mörg teikn um það í aðildarríkjunum og þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni sérstaklega þegar við sjáum að henni er að bresta og það er verið að reyna að seilast inn

að seilast inn í inn í dómsvaldið og og við sjáum líka þessa miklu tengingu milli stjórnvalda og

hafa auðvitað miklu hlutverki að gegna sem eftirlitsaðilar í fyrra var farið í kosningaeftirlit í átján ríkjum þessar myndir voru teknar í kosningunum í Armeníu í desember þetta er mjög öflug upplifun finnst mér ég náttúrulega fer

fer ef kosningarnar eru mikilvægar eða ef við eigum hugsanlega von á einhverjum vandræðum í tengslum við

en þegar um svona minna eftirlit er að ræða þá geri ég það ekki við til dæmis

við förum til Íslands þá sendum við

við erum að fara núna til Úkraínu í mars við erum líklega með um sjö hundruð og fimmtíu manns og þið verðið með meira af þessu í Kastljósi í kvöld já við heyrum ítarlegra viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu

Sameinuðu þjóðanna sem fer fyrir rannsókninni kom til Ankara í Tyrklandi og hitti utanríkisráðherra Tyrklands en hún kemur til með að dvelja í Tyrklandi í viku

var myrtur á ræðismannsskrifstofu Sádi Arabíu í Istanbúl annan október tyrknesk stjórnvöld fóru fram á rannsóknina og segja að yfirvöld í Sádi Arabíu hafi ekki sýnt neinn samstarfsvilja stjórnvöld í Sádi Arabíu hafa ákært ellefu manns fyrir aðild að morðinu og krefjast dauðarefsingar yfir fimm þeirra framleiðsla á rafmagni er hafin á Flúðum í fyrstu svokölluðu

í Hrunamannahreppi er

úr borholu nýttur til framleiðslu rafmagns vatnið úr holunni er um hundrað og tuttugu gráður með þessu þá erum við að virkja vatn sem í dag hefði bara farið beint út í vindinn því að hitaveiturnar eru ekki að nýta vatnið sem er svona heitt að megninu til

að taka vatn sem er áttatíu til níutíu gráður og það er vatnið sem við skilum frá okkur vatnið verður svo nýtt í hitaveitu flúða í framhaldinu Ingvar segir að með nýrri sænskri tækni hafi loks tekist að nýta til virkjunar búið er að setja upp fjórar vélar og til stendur að bæta við fjórum

við erum búin með sex hundruð kílóvött við bætum við öðrum sex hundruð kílóvöttum og það er þá raforka fyrir tvö þúsund og fjögur hundruð

heimili eða tæplega fjögur þúsund rafbíla vélarnar eru frá sænsku fyrirtæki og heldur smáar í sniðum virkjunin

við sveitarfélagið sem Ingvar segir að eigi stóran hlut að máli við höfum bara væntingar til þess að við náum að bjóða landsmönnum orku í nærumhverfinu í framtíðinni og fara svona aftur til

raforkan er búin til í héraði og nýtt í héraði hlutafjáraukning Genís á Siglufirði gerir þeim kleift að fjölga starfsfólki líftæknifyrirtækið hyggur á stórsókn á erlendum mörkuðum fjöldi fólks að stórum hluta ungt og háskólamenntað hefur á síðustu árum flutt til Siglufjarðar til að starfa hjá samtenging við náttúruna hérna og flott tækifæri til að vinna úti á landi og hjálpa til við

styðja samfélagið að fá að alast upp hér eða fá að ala upp börnin mín hér og að vinna við mig dreymdi um að gera það er bara ótrúlegt um þrjátíu starfa hjá fyrirtækinu sem framleiðir fysta áfanga í tveggja milljarða fjármögnun var náð á dögunum sjóðurinn

í rekstri íslenskra verðbréfa fjárfesti í fyrirtækinu upphæðin er trúnaðarmál en skiptir verulegu máli og þurfum nú að

við fólki eftir

þeim plönum sem við höfum gert en við eigum tiltölulega auðvelt með að skala fyrirtækið upp eins og staðan er núna ég sé þetta springa út erlendis og þegar farið að bíta sig þar í markaðinn fólk verður farið að prófa þetta að þar verði aðal vöxturinn það er einmitt stefnan að nota þessa fjármuni til að markaðssetja láta reyna í alvöru á það og fylgja eftir þeim árangri sem hefur náðst á Íslandi seinni hluti fjármögnunar sem er í undirbúningi á að styrkja önnur verkefni lyfjabæti sem er

fyrir bein og þróun á líklegt er að leitað verði út fyrir landsteinana að fá til lags við okkur fjárfesta sem hafa reynslu og þekkingu á þeim sviðum sem við erum að þróast inní óháður matsmaður rannsakar húsnæði gömlu Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg vegna gruns um myglu skrifstofa landlæknisembættis er þar til húsa og Alma Möller landlæknir segir í samtali við fréttastofu að starfsfólk hafi kvartað undan óþægindum eigandi hússins segir að bæði hann og landlæknisembættið

hafi fengið fyrirtæki til þess að rannsaka húsnæðið og niðurstöður hafi stangast á þá segist eigandi hússins hafa gert ítrekaðar athugasemdir við umgengni og þrif á skrifstofu embættisins bíræfinn stal málverki af listasafni í Moskvu í gær hann tók verkið niður af vegg og gekk út með það undir annarri hendinni þegar safnið var fullt af gestum eftirlitsmyndavélar

safninu í Moskvu sýna vel hversu áræðinn þjófurinn var hann gengur rólega að verkinu virðir það fyrir sér gerir sér svo lítið fyrir og tekur það niður og gengur með það út mitt á meðal gesta sýningarinnar verkið er eftir rússneska nítjándu aldar landslagsmálarann Arkhip Kuindzhi og hafði verið flutt frá sankti Pétursborg til Moskvu vegna sýningar á verkum

hann vísaði

á verkið sem hann hafði falið annars staðar og þar fann lögreglan það óskemmt verkið var tryggt fyrir andvirði tuttugu og tveggja milljóna íslenskra króna Siglfirðingar fögnuðu sólinni í dag en tuttugasta og áttunda janúar er þeirra

barna og gómsætar pönnukökur bættu upp sjötíu og fjögurra daga sólarleysi með

húfur á kollinum eru

á Siglufirði að búa sig í söngferð til að fagna sólinni hún hefur ekki skinið í bænum þeirra frá fimmtánda nóvember en börnin eru ekki fyrst á fætur félagar í Sjálfsbjörg byrjuðu að baka pönnukökur um miðja nótt þið

var biðröð í pönnukökurnar því flestöll fyrirtæki á Siglufirði kaupa

hjá Sjálfsbjörg þær eru miklu flinkari en ég í því það er greinilega mikill stuðningur við þær og allir að sækja sér pönnukökur og eru þær góðar um allan bæ

byrjaðar meistararnir við erum komin með áskrifendur bara að pönnukökum já þetta er alveg ómissandi og okkur finnst það gaman fara í starfsfólkið mjög gott sko

jú alveg örugglega hollt

hollt og gott við hlaupum þetta bara af

og það passaði til að þegar búið var að útdeila næstum því tvö þúsund pönnukökum til bæjarbúa voru krakkarnir að raða sér í

þá að veðri á morgun verður ríkjandi

átt með éljum víða á norðanverðu landinu en bjartviðri sunnan jökla þá verður áfram talsvert frost í flestum landshlutum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum

íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins fyrri hluta lauk í gær heimsmet voru sett í kraftlyftingum í Laugardalshöll Chelsea komst örugglega áfram í sextán liða úrslit ensku bikarkeppninnar

á annað þúsund manns er á biðlista hjá Bjargi

a s í og b s r b hundruð íbúða eru í byggingu og þær fyrstu verða tilbúnar í sumar leiga á tveggja herbergja íbúð verður hundrað til hundrað og fjörutíu þúsund krónur dómari í aðalmeðferð í svokallaða fór í vettvangsferð á staðinn ásamt verjendum og öðrum sakborningnum krafist var meira en fjögurra ára fangelsis yfir honum fyrir alvarlega líkamsárás bakslag er að verða í lýðræðisþróun ýmissa ríkja innan Öryggis og samvinnustofnunar Evrópu segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra íbúar í Súðavík greiða einna mest fyrir hita og rafmagn á landinu þrátt fyrir lágt orkuverð því ræður staðsetning skilgreining á því hvað telst dreifbýli og tegund húshitunar

komið að íþróttum veðri og Kastljósi næstu fréttir verða í